Nyamnduuji kam naa ɗuuɗɗi. Mbi'en misaalu maaro, mbi'en maaro ɗum e nyebbe, mbi'en maaro e nyebbe e li'o, <noise> mbi'en ba nyiiri. Nyiiri ndin maa noone-noone, mbi'en misaalu nyiiri bayeeri, nyiiri muuri, <noise> nyiiri masardi. <hesitation> To heɓii li'o kam bana li'o baskooje, <noise> ɗo'o kam sagoo. <hesitation> Nden koosen bana <hesitation> masariiri ndin kayri hoore maari ndi juɗee.